موعد الحطة الوطنية في بلادي واحده وعشرين ااام مش واحده و عشرين, عشرين مارس هو عيد الاستقلال خمسه و عشرين جوليا هي عيد الجمهورية ثم خمستاش كتوبر هو عيد الجلام هل لا ثلاثة أهم موعد وطني وعيد وطني عنا عيد الثورة اللي هو أربعتش غرانسي هاذايا عيد جديد تزيد في السنوات الأخيرة بعد الثورة اللي صارت في بلادي.